Kua papaka mokoi ani dos jeiva, <hesitation> jae kuare <hesitation> yandepuere ñamae <hesitation> ara mokoivare, ani opaetevi, kuape mbaetivi yaye mo siente kuaiyae yandeiño ñai vaera, möpëtï persona si no que, kuape oumavi automatica mente ñanemiarï jaeko oime mokoï ñaiva, mokoï personas, ani mokoi ara, jaema jayae kua seveguara mapëtï kua Papaka mocoi <hesitation> seve guara.